ଜୈମେଂ ଥୀ କୋଟେ ସ୍କେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂଗ ରୋଲର ବୂଟ୍ସ ଆପକୋ ସ୍କେଟିଂଗ କରୀବାରେ। ସହାଜ କରେଂ ସେମ୍ଥୀ କୋଟେ ରୋଲର ଗ୍ଲେଡ ମଧ୍ଯୋଂ ଆପକୋ ସ୍କେଟିଂଗ କରୀବାରେ। ସହାଜ କରେଂ କିଂଟୂ ଏଠୀ ସବଡୋ ବଡୋ ଡିଫରେଂଚଲ ରୋଲର ସ୍କେଟ ରେ ଚକ୍କା। ଥାଈ କିଂଟୂ ଏଠୀ ଚକ୍କା ନଥାଈ। ଏଠୀ ସିଂଗିଲ ସେଟ ହୁଲ ନଥାଈ ଚୋଟା। କୀ ଗୋଟେ ସ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ନଥାଈ ଔର ସେଟ ତା ବରଫ ହୋ କିଂବା ବରଫିଲା। ସ୍ତଲରେଂ ଆପକୋ ସ୍କେଟ କରୀବାରେ ହେଲ୍ପ କରେଂ। ଯହାଁ ସ୍ମୂଧ ସୌର୍ଫେସ। କିଂବା ଆଈସ ଉପରୀ ମଧ୍ଯୋଂ ପ୍ରାଵେବୋ କରା ଜାଏ।